Niletah mkarii nigasii hindotoo dahv <hesitation> mnduu mkarii mwaah mnduu mkarii higwoo sasa wavolah liduutii namnduu mkarii na kuvolah vuzaaa no ukivirah mduu nakuvolah ulanyolah mwana mkanah muzirah hunyalah dahv <hesitation> nigwoo ulolah navorah uramenyah maisha yatav <hesitation> maisha malaii dahv <hesitation> mmnduu mkarii nikaletah mnduu mkarii ulolah kwanzah namkanah huyu akuvugilah lukali umanyeku vanduu valah vanduu wakalii valah waugirah lukariir dahv <hesitation> mwana <hesitation> mnduu huyuu senyeka uvenamwana mkanah kuvikir <hesitation> kandi mangalii avolah mnduu mkarii humenyaaa nagaye <hesitation> mvugeriii noletaah mkarii msiluu hahahaha!! Unyenagey <hesitation> mvugeriii umenyanagaye <hesitation> mvugeriii dah genyekana umanye kinduu yakutangah virukirahh hahi wivuliveve <hesitation> wavendii mamahaev <hesitation> nimnduu wakumenyah kwavanduu nomnuahh eee <hesitation> na babahheev <hesitation> nimhambikuu chigirah nav <hesitation> mhambii umanye vuzaa vikoo lulah londah vuzaa mnduu mkarii genyekana utange uez <hesitation> na vulinah vulombwaah na lidikuu lilah dahv <hesitation> uvugul <hesitation> mdaa ligalii yakuw <hesitation> mkanah hulah nimkana atrah haii. Chigirah nookezaah, kandii, mkanah atamanyi ang'endah vundamanuu aladukah vuzaa wibomah kali natagaa kung'endah, vwaa. ezaa mwanah yunduu yatrah hang'oo yumwanah humany <hesitation> umeny <hesitation> nagaye <hesitation> umanye ulah yenyah ndii nagaye <hesitation> kwiri umtev <hesitation> hinz <hesitation> ndandenyakuretaah mkarii, mkarii wang <hesitation> alimgeli yagayah. pakazikutrah wawoo utayanzakukumenyah namnduu mkarii hukilrii kumenyah wawoo dahv <hesitation> chigirah vandii wavekunawawoo dahv <hesitation> vandii wavekuu na vikoo dahv <hesitation> lidinya hulijagirah mwana mkanah lazima uzie umanye wawoo mwana mkanah naiv <hesitation> ukatraku mmmbah nakuvolah hyu nimsazah dahv <hesitation> kali lidikuu lilah nauzizah we've nauzizah kugonahnagayoo, dahv <hesitation> kali mngendaku wavirii mngendaku wavirii mvugulahku mkanah hungendahnaga, <hesitation> umbol <hesitation> nenyaku zie ndol <hesitation> myaii undii kuzia kumulorah avendii myai huyuu, natrah azieku kugulah kasoda, uzie. ukegel <hesitation> naurorah yagonah ifuanandii, lakini hiv <hesitation> huvukee. vuzaa subuhii uzie mnduu moyai kali avorah enyah akulet <hesitation> uzii weng'in <hesitation> lidikuu lien <hesitation> lilah kali umanyii uundiulah ufwanandii dahv <hesitation> akusugumah akushil <hesitation> weneira. Mwanaah mkanah kinduu chakutagah genyekana umanye vuaa uravairaku mwana mkanah gekanah umanye ee <hesitation> vivurii umanyii uvairah m <hesitation> kandii nauzizah mmoyai unkaziku weng'in <hesitation> dahv <hesitation> hezaa mlina hohoo akushil <hesitation> kali gayenyekana uiz <hesitation> mkanah mwikoo noo kali mkanah hinyuu umbol <hesitation> nyenyajii <hesitation> mnduu univerek <hesitation> lakini ukatrahvuzaa heng'oo hiichuu nakuzia dahv <hesitation> huluuulah chigirah umanyii mnduu hulah avendii dahv <hesitation> kali saa indaii alazizah kugugwah kuiv <hesitation> ku mkanah mah naizai kunduule nazaa kugwah kwiv <hesitation> saidii uvanag <hesitation> ufue <hesitation> hulah kinduu chakutagah ushire kuvivulii kali mnyii mnduu mkanah mwana mkanah gekanah yaz <hesitation> kuvivulii nikazakuvivuli no kutrah kuvivulii kulah kukutrah kukutrah eee <hesitation> kukutrah kuvivulii kumany <hesitation> kurakorah ndii kutrah kuvivulii kandi kumany <hesitation> kulabagah ndii kuvivulii wakukonye kubagah basi vivurii kandi wamanyah kwiri varagoli mwii ee <hesitation> hivulii sasa walalondelah waziii kumanyah wagah mkanah basii nakaziaa kumanyah wagah mkanah mkanah nay <hesitation> niiaz <hesitation> kumanyah hinyuu kali lidikuu kaliaz <hesitation> yakutangah nagonayoo dah yani nimang'ana yakhorekah mziza mziza hindi mswahili navorah utaratibuu ee <hesitation> mzirah garahaaaa mkanah az <hesitation> amenye wenuu. Napana yaze kumanya winyu nagone dave. yaze amanye winyu yirane. kande naive nuzia wenira nawirane. kande apana nuzia nawirane nangaye dave. Nuziza wenira kande muduke wenira basi magavora kande navo kande kunavave idiku basi mamumbora ku kamori kitu karahe ya ku namukoheku kindike. basi mamumbavola kwaza kuvarange nokuvavola. Basi muvugura akasukari koko muhaa nyinya umukana. uvugura akabashia uhaa umusakuru. nuva umurahi mumuya uvugura uhaku avandu vara basi mavamanya umukana aveho. Ku iringana rikoreka vaza vaze. mukanura yaza mavore inze sindakora mumbusiru dave ndayoga kuhulizana lakini manyi washetani yingili dave. Lakini muronda vutaratibu vwenevu irimenya rira marivaa ilahi sana. kande riveza ilahi kabisa kabisa. Lakini riamadiku gano karunu muretana uvurena vwumwana mukana idiku lylara dave. umukari umurahi wanomenye nangaye kari mumbotizana kari imweri umuhiga kari.